العطلات الوطنية عندنا بالكويت عيد الاستقلال خمسة وعشرين فبرأير بمناسبة الاستقلال عن بريطإنيا ،وعندنا عيد الفطر بعد شهر رمضإن وبيختلف علي حسب موعد الهلال ،عندنا عيد الأضحى بعد وقفة عرفات ،واليوم الوطني وعيد التحرير يوم ستة وعشرين فبراير.